Ley language I speaking na la english but in our liberia setting we call ley koloqua la ley typical way we can tor la ley way our ma and pa neh brought or up to tor la ley way how ley tor to or before you can go to school you born in liberia la ley way how our parents neh tor to or especially man like me I grew up in ley village side la side pah plenty people na know book some people can even speak la dialect on la side but some mor our parent neh wor learn small book ley can speak ley english to us but we call ley koloqua when you go to school and learn ley white people book na la ley time you can speak ley standard english and and ley series and other hello, how are you and thing neh but me I speak english I speak ley english language but I our local setting in liberia we call ley koloqua koloqua la english any english man american man british man you come to liberia when I speak koloqua to you you will know la english I speaking maybe I may not call some mor ley word neh ley way how you can call ley but I speak english ley koloqua english from liberia ay liberia yeah la ley place wor I was born i’m a liberian citizen I speak english apart from my local vernacular english la ley only language I feel I can communicate with.